e um bwe besin mɛnamu ma tete uru ma zenuɲu pantine mu'a uru dɛ uru besin mɛna apo beobenɛ a wabe mu sin mɛna apo beobenɛ a tunbe beobenɛ a profondeur profondeur be bɛ sin mɛna ho hauteur ra besin mɛ na um ho hauteur ra besin mɛ namu paseke hauteur ra me dama djo antɛn nɛ towa ma tete hɛtina ni a kilomɛtrira mɛ dama djo un'mi zan mɛ mu'i ya profondeur dron me we zanmu mu bɛ sin mɛna an yɛrɛ be bɛ sin mɛna ɲu be bɛ sin mɛna obɛ mare